<hesitation> Rehefa mandeha dia samirery zany anao mba azahoanao nama de ianao tsy tsy mila miavona aloha anao voalohany de mandeha am'toera maro olo de agny koa anao mila mahay miresaka amin'olo, mila mahay mifandray amin'olo mba tsy ho hisy hagnilikiliky anao am'raha ataonao.